افضل الحكومة تدي أولوية للنمو اقتصادي ولا ان هي تحافظ على البيئة ، أعتقد ان الاتنين مينفعش ميكونوش مع بعض بس أعتقد إن الحفاظ ع البيئة أولى أو <hesitation> أو لو مفيش نمو اقتصادي أو بمعنى أصح الحفاظ على البيئة هيخلي في نمو اقتصادي فيما بعد لوحده أو بالتسلسل كده اللي هو في في أمن في أمان في مستشفيات كويسة في تعليم كويس في مدارس مبنية كويسة و <hesitation> وبتعلم الناس